Kwi a'min únj riki chiñánj únj min nej heabi enero, febrero, marsu, abri, mayu, juniu, juliu, gosto, stiembre, tubre, nuresanto, heabi a'nga ña'anj, nan min heabi a'min únj riki chiñánj únj.